Nisy mpinama efatsy <shushes> ,la nifankatea rozy io <shushes> ,nahay nifampizara ñy traikefa anañan-drozy e ,nahay nifampizara ñy manta sy ñy masaky. <shushes> Ndraiky andro roze ,ta-andeha hitsangatsanga ,hiala ñy aminy ñy fiaiña mahazatsy <shushes> an-drozy isanandro; <shushes> nandeha rozy añaty ala zay ao ,al'eo maro ñy raha añatiny ao ,tao ñy nahitan-drozy ñy vavahady mazàva.